انا لحقيقه اسمي ياسر عاجبني و نموت عليه <hesitation> و سماتني جدتي الله يرحمها و اسمي من معاني الي تدل على الحب و الحنيه <hesitation> و ياسر نحسو ماثر عليا كانسانه كشخض <hesitation> يعني مطابق معايا مع مواصفاتي منراش روحي في اسم اخر غير الاسم لي انا بيه معناها مستحيل